Ínoohe iɦamero baeb imieŋemieŋ: amizoyaxoroŋ naḃaeb minalemeɭélo nabuo amooġo, amooġo máḃebulusum nábuuze axamainto mañaḃanafiaġalo aɭeto, nibaeb nadiamo. Naḃaane egieno ámiyiẽe, eyaḃa néɭeġu nembie neźieni nii káṗuleeġom moaxuemi ediale nemaŋ kalo nefia bádieneli.

Ínohe izaami iimi adouenilo dénoezaa imieŋe źimina timi egeno ñásoo imeroemi amiɭoe orii nerii odiameme nediamo nimiaxuemi neri nélumali min nérolimo timi émuru timi eɭĩ timi eɭiġiro timi yaxoroŋ néluma némbie nerini yaxoroŋ muṗe nazaa, amiñaḃe ḃulusuni amiinto onaxo oereɭelo. Aminni dólo nibulusuni nañaḃa toniyiro nañaḃanazii oereɭelo aaleźezo amixamiinto onaxo, nafiaġalo zamonoɭeto nazimu nambie naxaźen monañamexazen dólo naɭew tenafiaġaɭo omaɭeġulo aniindo kañaḃaniġaṗam teanixaŋuze. Níɭeġu sínoo, hani ékeren, miediami nembie nerafeh, nembieneṗimeho, nembieneŝieho, muzaemom. Ezarungen beineerah nexahoḃo némiźeġalo tintiman źeraa. Mósimo ínoheizaami imieŋemeŋ níɭeġumuṗe ɦíeḃo, ezaa meeni amiloom rumunda oḃarae néɽiobuɦii efiaġalo áñieḃae kupuoeḃose óki amooġoonaami nevũġo. Butienibuxoxo bápuġo néduseñaḃanevũġunabon bala eleḃumiźe foḃarafihi kaɭo naźilomere ínohe ṗoheṗohe izaa dúlu dúlu nimuzaumo dúlu dúlu nimudialue momusimo ínohe ṗoheṗohe miázohemi izaa eḃaḃay kalo dúlu dúlu nimoree.